60- عادةً، أفحص جوالي حوالي خمسين إلى سبعين مرة في اليوم، هذا بسبب الرسائل، والتنبيهات، والتطبيقات. مرات أقل إذا كنت مشغول بشغل أو برة البيت، لكن لما أكون فاضي، مرات أصير أشيك كثير، وأحيانًا بدون سبب واضح. يعني الجوال صار جزء كبير من حياتنا اليومية